Be secund me si, s'al e relament biologich, anche li ëntà vëde s'al e 'na fragtüra o menu, comuncue a pudrìu anche custé ën po dë pi s'al e realment biologica, s'al e natüral, ecco dizuma s'al e natüral